أكيد طبعًا شوف راح أجولك، منزل أحلامي لازم يكون في مكان هادي وطبيعة حلوة زي مثلًا يكون جنب البحر أو في جبل، بردو يكون بيت كبير فيه حديجة واسعة وأشجار كثير مثمرة وجوة البيت يكون فيه مكتبة كبيرة وإظاءة هادية ومكان مريح أجدر أجلس وأشتغل فيه براحتي.